<hesitation> المكرونة والدجاج احب المكرونة واحب الدجاج يعني لو كنت مضطر اني اكل نوعين بس من الطعام باقي حياتي كلها اختار المكرونة والدجاج ما راح اختار اي نوع ثاني من اي اكلة <hesitation> لانه كمان وجبة متكاملة فيها نشويات فيها دهون فيها بروتين <hesitation> فيها كربوهيدرات فيها سكريات لان النشويات تتحول الى سكر فيها كل شيء